أفظل بيت على الشجرة لأنه يعطي إحساس فريد ومناظر جميلة وهدوء في الطبيعة ويكفي فكرة أنه بالصباح لما تصحى تشوف المناظر الطبيعية من فوق والمناظر الحلوة وهي تكون بعيدة عن زحمة الحياة وظجيجتها، وأحس أنه بيكون أكثر راحة واستمتاع لأنه بعيد عن السكان.